عشان نغير إطار السيارة والدراجة، أول شي نتأكد من وجود الأدوات اللازمة، رافعة، مفتاح ،براغي، وإطار احتياطي، ثم نرفع السيارة أو الدراجة، وبعدين نفك البراغي باستخدام المفتاح، ونرفع الإطار الجديم ونحط الإطار الجديد، ثم نركب البراغي بإحكام، ننزل السيارة أو الدراجة، ونتأكد أن كل شيء مثبت، وبس أنت جاهز للانطلاق!